أكيد وبدون تفكير بختار إنى أكون لحالي من زمان أصلا ودي أجرب تجربة زي كده، <hesitation> تعطيني مساحة تفكير والعزلة بدون أي ضغوطات، توترات مالها أى داعي، ممكن كمان تكون فرصة إنك تشفي ذاتي، أعتمد على نفسي، وبالتالي أجدر أتكيف على الوضع ومنها مغامرة البقاء، بس مع عدوي راح يكون الوضع يخوف ويوتر ومش مريح أبدا.